مرة كنت في اسبانيا وقاعدة أحوس وادور ولا أعرف ولا عندي أصدقاء ولا عندي شي!! قعدت على كوفي شوب أدور على مكان بيتزا. جفت وحدة قاعدة وسألتها: قلت ليها لو سمحتين تعرفين مكان بيتزا زين اهني؟ قالت إمبلى أعرف... في بيتي في... تعالي عندي انا بسوي ليش بيتزا زينة. والله وبدت صداقتنا من جدي!! طلعت البيتزا مو مسهلة!! لغة عالمية للصداقة وبس صرت-صرنا أصدقاء